Oli babé éni ucaméén bétaas guñéni imbi guséét, aw bémojul mali, nuŋorul éséfuno, nugoor guñéni maal, nuŋaar éséfuno yayu nulogoos guñéni jaraam égoor, ufaak nulogoos guñéni sén éséfuno yayukun jaraam aw umiir guñéni tahé guséséét, éni may nubaaj uwuréék, nuŋésul jigool miin ukontul salté yaamé do kinding uŋaar mali maan umojulomé ma séét mé nuŋaar nutaas éséfuno yayu upuréén, no guñéni béséét nang miin aw ucaméén mé.